تجيب الكنكه تجط فيها شويت أهوة معلئتين أهوة علي حسب انت هتعمل نوع أهوة ايه ومعلئه سكر او معلئتين وتئلبهم تفضل تئلبهم مع شويت مايه خفاف جدن تفضل تئلب تئلب تئلب لحد م كله يختلط ببعضه وبعدها تحط مايه بئا تملي الكنكه